أهلين، كيف حالك? وينك? شخبارك؟ وين مغيب? شورأيك اليوم <hesitation> نطلعوا إني وياك نتغدى برا? <hesitation> كيف تبي المكان إللي يعجبك? المهم نجدر نوجف مع بعظنا نهدرز فيه ونغيره، نشوف أحوال بعظنا نفتحه شوي أنا وياك، لينا فترة مش رايحين بعظ.